Posy zao tiàtiàko toizay kivà, satria zao posy ai, <hesitation> hitako madidi, de avake koa posy ai tsy atahôrako sode oe hagnekitra za tampoko zegny ra ôhatra oe mikidikidy aminanjy na midôla anazy za, sady <hesitation> posy koao <hesitation> tsara hely maita ananjy de <hesitation> tiàko.